ازيك يا ياسمين عاملة ايه يارب تكوني ابخير. الف الف الف مبروك الجواز، يجعلها جوازة الهنا عليكي وربنا يسعدك ان شاء الله يارب. وعقبال ما ربنا يكرمك بالذرية الصالحاه ويكون زي دلوكتي معاكي الأولاد والبنات يارب ان شاء الله، ويسعد ويهدي سرك ويجعل بيتك كله سعادة وهنا اباذن الله. اعذريني اني مقدرتش انجيلك الفرح عشان بس اعيالي كانوا تعبانين، وهنعوضهالك بزيارة اقريب باذن الله وليكي هدية الفرح يا ستاي. وربنا يسعدك الف الف مبروك.